Daafeŋo ka bori le daafeŋo ka bori moo ma le kaatuŋ ñankumoo niŋ a maŋ tara i suo kono, miŋ maŋ kuluu i la suo kono, niŋ a je doroŋ a ka bori le hani maŋ naki a bala la niŋ a ye i je a ka bori le sirituu niŋ i nakita a la niŋ a ye i je, a buka loo, a ka taa le.